<hesitation> nrida, nrida <hesitation> kiti oxa nenó ñoyan xaneno chikutu, la burro, la kahuallo, <hesitation> la iná tenaxú nguena kano no tiná, kulanchino xhinti da- da danino tuku ngueni ngueni i iinti te da kulanchiti, nonté daxo ninadano nu kiti noté na'a tukungueti ni ninadati ni, ni ndoti ni té <hesitation> xunxán ihó hora ña ni nda ketuxhi inxhi que xaxonakano wuili, wuili no té dakulanxhi tí tukuno'ó.